الخمس اشخاص اللي انا ممكن اخدهم معايا، اولا عالم احياء لانه هيساعد في دراسة البيئه في المريخ وتطوير طرق زراعة الطعام والحفاظ علي الحياة، تاني شخص مهندس معماري وهيقوم بتصميم وبناء المرافق اللازمه للمستعمره دي، تالت شخص هو فني صيانه وده هيكون مسؤل عن صيانة واصلاح المعدات المعدات والآلات الضرورية للحياة في المستعمره وكمان طبيب وعالم نفسي هيساعد في دعم الصحة النفسيه للافراد في المستعمره